Агар ман панҷ сол вақти комил дошта бошам, то беҳтарин шахматбоззан дар ҷаҳон шавам, аввалан ман бояд ба омӯзиши ҳама қоидаҳо ва стратегияҳои шахмат диққати зиёд диҳам. Ман ҳар рӯз соатҳо бо машқ кардан ва бозӣ бо рақибони қавӣ вақт мегузаронам. Ман мехоҳам, ки бо мураббиён ва шахматбозони касбӣ машварат кунам.